sịdamị sịdamị nam ya nan gọ wa, tọbọ, analaị ụnangọ kụlọkọ, nam kọn nam mọna yaan merge, ka nan ta kaba me rụk ma kị yịllị, kanan takaba merge pịrị wụla, ka nan ta kaba merge ka ana ape, ana laị yanangọ see ra kị n'yak merge kị wataịje pụndụn seegam memọ se, n'gị saan maị a kị ɗịlọ nam mọn kụmgọ tọm anambịịna, kọɗịm pịbịm man kengọn, man weengọn ịna ta kaba wụla waanam yamb kalgọn mịnị mịn ɗọk, n'yaan maadwam tọm ana lainọm mọn wan tọm wanọm mịn ɗịzịn, waanọ wargọ ịlụ wụten wargọ pị takarnọ ka ɗịyọm mọn ɗịzịn gaịze wa wọk nọm, ma ɗaṇyị pụram ɗọk mayị, mụde lalịịmịn na yaan gaka wụten nem pụụdụn waan nọ wa pịịn takarda, nam mọn kwadụṇọn maad wam lakeyịm ta yị nam mara, waan nọ paịrda nọn maad wa a neṇ ladịmịn, n'wa yaadọn maad wa, n wụpụn kụrma. ngi ụpụrụ ụkmọ ngi yaan lai ngi yaan maad wai pụụdụn man wa kwadna waanọ piin takardam ɓaanụ pardanọn wụtẹn yam wargọ wọn pakni pardanọn wụtẹn pẹẹndan yaag nẹm nyaan payinɗayi ngi piiz la kọbọ ngi wọkụn Laliimịn ɓ̣aan mọntụngọ pụụdụn mẹmọsẹ nwa mọndụn wụtẹn nɗiiji tim tọọm nam yam ọnọngọ kaan pụla nam analai yanangọ ka kụlọkọ nam ọnọngọ mọn kọt kwas pụụdụn sẹẹgam tẹẹmẹ na wụtẹnụm pọn ngi tụb pid ụkmọ ngi ụp pụrma ngi kọt kwas ngi partọn waam mingi paai pip ki waam analai yaadangọ ka waana npaiɗayi pụụdụn sẹẹgam miimọsẹ ngi saan ayami.